Fú nì chú rà ley nyi nì vi dey njěy nì ddiy ɦuwdjò rà dey tǔw nǔ nyi vi dey lò chú wá nì rř ma cha à jì tdè nyi njèy nì à rà ngu jì nyi chú nyi bbú nyi thíy lǎní ní nì fú ndeyli dho

Ma tey nì lò màtsá fámìli nà mà rà njey ní dhǐy ró nì mà nzz mà ngwo nì ngwo mà nzz nì Ddrà ddíyàchú mà ra nì ɦiy

Ddrà gwíydha mí lò nà sùkúl òluw yò bba kàòluw ndèymí dròdró cha ì dà nyì djòluw nì nà nyì rr fú bbalè chuw

Ndaní ndrǔ njǎ ì dhí njitsò djúnga dho dey ŋǎchú ddiy ndaní ndrǔ tsǐ ì rónga vukavu mí lòtey ndaní ndrǔ pbǒ ì nzánà ndrǔ rǎ ngǎjìní dhi chùw

À lêy njanja bbalè dhí ków rónga lîy ndèy njàddí nga nà nyi nì chǔ kpa ní ndrǔ nì ì zž ì kàó, dhì ní ndrǔ ddí nì ì zž ì kàó, à lêy dhì ní ndrǔ djùkpa ddí ngû klǒw njàddí nga nà

Ma bbiy nì lǎliy mà bbi nì shu, mà bbiy nì kwíy, mà bbi nì sóyà mà bbi nì ngéyngéy ní nyû-tsi jì wá mà dhí bba ó

Ma nì jǐ masš bàtì dzà ma nì jǐ ma pǔ projet tǔndà mî ma nì jǐ ma dzž pikipiki tdey ma nì jǐ ma dzž dziylíy ma nì jǐ macho mà tsá nzòw sòmù ò

Ma dho tdrà ndrǔ rǎ ddǎwà-dzà ó ya kpe ma ddí ma dho ndrǔ mbà ya fúli kpe mbà nú ddǎwà-dzà ò à lèy ma dho tdrà fú li déy lǎní nyû nyǔ kě fú nyû mà kúw-chù nzǐ ka bbǎ ma dho tdrà fúli déy ɦiy nětì ss̀tò nětì ss̀tò rà ngu ley màláríyà rà fú li lòw nzǐ

À jì ma bbǎ fú bba nga ndaní ma rǎ shú ní déydha chùw ngéy ní ngà à jì ma těy lò ngéy ní ma làyi nà ndaní ndrǔ kí ma jùw fú lò ró ndaní ma déy shú ní thíy nà

Nzòw nì bbíy tdrǎ nzòw déy cha ddǐnga ddiy ngǎ nzòw njey ní ddiy ngǎ nzòw tdè ddí nga rř nzǐ cha ka rǎ nza ò nzòw nì bbiy tdrǎ nzòw nì nga rř nzǐ à sà nzòw dhí somu cha nzòw dho sò ndanà mí sâ

Fú ngba rà ndèyngá fú ddeydha ddí ley wá fú bbalè dhí nì ó fú nì chú rà ley fú ngba mí somù rà ndèy sà fúngba rà nzǐ ndèy ndrr ddíyà somù nà ddu djú ddu à tsùw cha ì nì ngǎjìní ì jì nà nì bbalè dhí group kǎ fú nì chú ley nì ndey fú nzòw dhí somu sa nì ndèy gu

Ndaní ndrǔ déy ddìkàddì kpa ní ndrǔ nà ddiydhò ndrǔ ddí dho njí njèy ney cha kpa ndrǔ dho njèy nì

Mà bba ó nga mà léy nì à déy nì shú bbò ní lò teydha nà nyù déy ney ddiy nà lò tsò njúwdha nà wá nì sâ nà ndeyní màdhí bba ó nga à déy shú lǎní ndèy chùw ddiy nà

Dhì ní ndrǔ bbi nì nza dhì ní ndrǔ ri nì nga dhì ní ndrǔ guw nì kàlíy, dhì ní ndrǔ 'wiy nì dda

Ndaní cha nzǐ lirónga ngǒw ngǎjìní

Ma ra nì ma ddey, fúrò ma thiy nì ddǎwà aa ma low nì tsúw tdè ní ma rónga ddéy lǎnà tdè ní ma chǔw lǎ ní vi

Mbrdha ní dda à kà à déy lǎní ndeyní nzǐ mà chǔw ngéyngéy ní dhi jì dda òluw ka chuw nì nì nděymí ngéyngéy ní kǎkà jì mà nà cha dda ó ka chuw nì nì fúddiy nì jǐ dda à déy lǎní

Jǐ dhò dha ddǐ nga ó déydha ddǐnga ó fú nì dho shú ní déy dha bbu ney mà kà ó ddìngà ó

Yǎdha Uganda ó nì ùw ŋà ndrǔ tsǔw ndey ró ró ndrǔ déy ddìkàddì kpa ní ndrǔ nà ndéy ró ndrǔ déy nyǔ'wiy nà mà dhí dzilíy Uganda ó

Ndaní fú bbalè ngǔ ì à kostò ndrǔ rř ì gbè ney cha ddrǒngoli nì ddiychú ddrǒngó ì djú ney adho dèy ì djú lò wánì má ndèy rà shì ì ró nì ì ró ndaní ndrǔ ddrǒngóli ddí rrǐ ndèy ndèy ddìchú ndèy nì ddrǒngó ndrǔdjú ndèy tdrà ní lò ddí ney ndrǔ dho njèy

Ndrǔ hwo nì nga ndrǔ tsuw nì dzá nga ndrǔ njey nì tdiytdiy ní dhǐy ndrǔ tów nì rù cha ney ndèy dho mb bbù ndrǔ dhò ndanà ní tuwtsò ndrǔ mey nì

Tsúw nbgò dha mba nì ji mí zòw mà dho i ngá Uganda tsúw ya ka nì ngbǒ ddrǒ fú tsúw ngbò dha rà ngu ley ddíya nzǐ ji rà dey kwo cha ji tdè kwo tsúw tdè ney mí sǎ ró à rà ngu ddiya fú ji ngù luwtò nzǐ ji rà dey kwo ddrǒ i ngá mà dè Uganda ddíya fú lò nì ndey ji ngǔ luwtò

Li gwíydha léynì màdhí nzòw chuw nì mbr li gwíydha léynì mà dhí nzòw mba nì ngǎ ndèy nì màdhí bba ó nì lò màdhò

děy nzá ma ɦiy ro ma ngwo nì ngwo ddìnga ó bbakà ó mà nzz nì Ddrà ddinga ó děy nzá mà hiy ro ndaní Ddrà bbǒ mà ronga wá màdhí dza ó

Mà dhí kaley tsùw mí cho nà mà tdè drǒngó ní hwî nà ddu djúddù mà chùw mà ródho ddí nì ney Uganda ó ndrǔdjá mí pbúw níchú fúddiy lêy mà tdè hwî nà fú nga djúddù pbǔw ndu nì nga ò

Mà 'wi nì dda djúddù túkì nà mà léy nì tděy ò à djow nì mà mbr nì njǎddî mà ri nì rìdha ní ká à djow nì à kwo nì mà tsotso tdiytdiy ní lò nà njǎddí mà mà 'wi nì bǒwa hol óddù njàddî mà dzz nì dzz̀dha ní

Lěla djúnga tsùwdha nà nga gíte pwódha nà à leee dza mà ró nga klàdha nà dza ee iygá dzà mà djúkpa lídha nà fu ní ní mà dzarónga mà klàdha nà funíní

Ma ra nì dhǐy mèy bbalè dè ma njěy ní ndaní ndrǔ kwó ma tsotso nyùdha ní ddiy nà ya ddiy nì ngǎ ro ke ma híy nì ma ddu nì nú huw ní

Mà nyu nì nyû mà dow nì bbi mà njanì pbússdjú mà rá ddu njèy mà ngwo nì ngwo Ddrà mádha mî ma nzz nì Ddrà à bbǒ mà ró nga ddiy dzzdjú mà ngú nì rà hiy

Madho ddrǒ ma jì nì chù rr̀ klǎnga nà madho kùw kùw ní ma dho rr̀ fǔchú ngǎ klǎnga ní ngǎ chì ní kunglá nà fǔchú

Ma zz nì nza óddù ya ma bbì nì à lè njàddí sâ nà ma dzz nì dzz̀ ní sǒkò óddù njàddí sâ nà njàddí bbalè bbú nì bbúdha ní ma dhò ndey nì ney ddí ma low nì ma lòw nì ma nyu nì

À rà jì mà bbǐy màdhí sòrónì déy ney ndaní mà déy lǎní ddiy má cha gàvméntè ji nì ka déy ndanà bbakǎ nì nà à rà jì mà bbǐy sòrónì ddí déy ney màdhí bba ó cha mà ɦéy nì ndanà bǒngú nì mí ngiy déy ney màdhí ɦôw cha mà tdíy mí nga ddí déy ney

Uganda ddǎwà-dzà ó Gavmete à njèy lǎní à bbû ddǎwà vúní nga mî bbalè dhò fú ddǎwà chú njàddí nga òluw ka ngúnì chùw nzǐ njàddí nga ó ka rà nyi cho ngéy ní ngǎ fúnì tǔwtǔw ní lò bbalè bì dey dà ndèy òluw ddǎwà dzà ò luw nì

Ma nja nì TV ma downì nwangu ma nì matsá njàddí ddùddú ní lò tsò njúw ro ma ddu nì ddu

Ndaní ndrǔ tsǐ silímù mí ngǎjìní nga ndaní ndrǔ ká ì rónga pbò ndaní nzǐ ndrǔ chǔ fú silímù mí dhi ndaní ndrǔ ka dey nyǔ'wiy nà silímù ndèy dho nya nì ddiy ró

Mà njey nì njí djow nà mà njey nì njí sà nà mà kpi nì mà kokoró gěti nà fú nì chú léy nì ndey nji njey nì ndèy lǎní màdho ya mà rà nza ò ro djow nì ddiy ma cha ndèy tde nì lǎní njí njèydha dho

Ji mí bbǐy ó tho kwó nì ddrǒ ji mí bbǐy ó tuw tsò ddí tde nì klǎkàklǎ bbalè dho ji mí bbǐy ó itsś tde nì ngǎ màdhò fúddiy léy nì zòw ka chuw nì ddrǒ

Ddǐnì léy rù ka nì thó kùtókà ru ddù pákà li koró ya kě à nì li dyòte dǎ dhì nzò dhì nzòw dhí ni à nì ì dyòtey dǎ à ley kpa ndrǔ dhí ní ni à nì ngu jǐ nzǐ ka thó rù má cha à low nì li rónga krŕ nì ddiy à nì ngu jǐ ya nyi thô nyi nyi rónga à mǎ ddiy tá ney wàlà wàlà fù níní

Mà ú nì mà ró ru mà thi nì bbakà ó nga à déy lǎní àa mà njey nì samari Bible ó ndèyní mà thi nì mà mà déy lǎní Yěnga itsdjú nga na mà thi nì mà rà nyu Yěnga itsdjú ní nyû